اكتر حاجه بحب انهي بيها يومي وتكون اخر حاجه اعملها أن انا اصلي قيام الليل وان انا اقري الورد المسائي بتاعي وان انا اعملي حاجه سخنه اشربها وبحب اوي اشرب كوبايه مايه سخنه كدا من غير اي مشروب قبل ما انام واعصر عليها نص لمونه وكمان العشا بتاعي بحب انهي يومي بس بب بعلبه ذبادي حاجه خفيفه وسهله الهضم وكمان مش ازود السرعات الحرارية بليل